'O keia 'ano kanaka he kanaka akamai maopopo 'oia kakahi mau mea 'oi aku o na kanaka a'e aka o keia 'ano kanaka huli lakou i he mau pilikia kela me keia la me lakou 'iho, no ka mea no'ono'o lakou ke.